Oktopus dabbawa on ɗum ɓe tawata haa nder mayo bo ɗo maari kosdeji konangi guda jego yahugo jetati ɓe ɓe ɗo mari hoore manga manga fere bo ɓe ɗo mari dafi ko bo min wi'a poison.